Taban khaita ken needta nadifinani, nadifa madmuna gongini needta nadifkangoni agka ungiraki, aginto koshadangimo yani kabankedad inaginton fikan agka koshike yani <hesitation> erin nani khashilog nadifilakin, i selkelo nadifinakini, haja waskhelog erin nadifilakini inkhait needilog nadifkan madmuningo adam talog nadife.